ñaa na kuu na kuu naá ha´ra takuu yo na´a ra ntiika ta´ku ta´ku tá´a ra ntikara kuni ra nta´na kuu na koo sira kunira na ta´ru na kuu ko´sira kuna ra kuu tantara si´na ra ta taru isuna kuu koosi ra kuna ra ta ni kuu tantara si´na ntyi ni kuu a ta ta kuni mii´ra tyi yaa yaa ña ku ku´ni ra in na´a koosira a´ru kuu koona si´ra kuu tantara si´na ra taku ra ta taru sia´ra tiempu mi´ra ña ña kuni ra iin na´a koosi ra a ka´ara sina a ntaatuura sina a kuni ra na ka´a ra sii yuu ra si´na a ta viti ra kò´o sa kò´o sa´ra ñaka tyi ntinu so nùù ka´a ña ntee na ha ika ika ika ntee ra ika ka´ra sina ika soo ña kuu ñaka´a yo ra kò´o ña va´a sa´ña tyi vii sa´na ña vii ntatu´n sa sa ntasaa ña ñá´a gha ntanana nua´ra ntatuun ña inira ra tani kii´ra ña ra takoo siini ra a ña ña yaa ña yaa seguro sii mii kuña a ña ña sa´a sikanu ku´ña ra ni kiira ña ni tanta si´ra ra kò´o ko ni sini ra ña ntuku ra nanukuara kuara mii ra kuntatu nuu´ra ñaa kunte ra in na koosi ra tyi siaa kuenta kua na´a ku´na ra ni kii´n ra na´ra sani ña ñá´a kara kò´o kò´o kò´o sinia ntyii ka´ra ña nta ntaa kunia ra ntatuuña si´ra kaña si´ra a va´a ka´ra a u´vaa ka´ra a uumm a´su su ta sianuni kura su´sa ta ta kuu likityi mii saa ta santavi ñá´a ta ku´ra ra ta ñaka ra ni kiin ña kuaa ta va´a kura ra ta koni tanta a ña kò´o tanta na tyi saa ni kii´tami na ra ta ta kisia tiempo ra kò´o taani ra ña kò´o tai´a ko ta ta nta síaa hua kua´ra nto ñaka kua´ra ntoo ñaka tyi sii´n ña kuntaka ra kuíaa viti ra sii´ña kuntaka ra inka kuía´ra sii´n ña kuntaka ra inka kuía´ra nta naami sa kunu nii ra iña tanta si ra riso nta tanta kuesa ra sia hua u´su u´su ña tantara ña ña va´a ña ntaa hua tyi kò´o kò´o ntatu nuu´ra ra sa ñaa ka koo´nteña tyi na ntika na sa´na ña kuunte xina na ntatuu´n na si ta´an na ka´an na si ta´an na a´ru kuu kuu ni´ra ni siana kuenta ña ni kuu tantaa na n kuu kò´o na sii ta´an na ra kuu kuntee tuuna ntami kita mii na koosina tyi yaa in nuu ka´na in na va´a koosi na ra ta ta´sa kò´o kò´o kontena konte na mii na ra ta´sa ña ka tyu sa´va kuaa kuaa kuatyi ya´a si´na kuaa tundo´o yaa si´na kua tyi taku sa´ra yaa na tundo´o tyi sii´n ñá´aa ni sintaka ra ra ni ntoo in sée ra siña ra kuaaña ra ni kii´ntukura inka ña ra saa tuu sa´ra ni inka tuu sée ra ni ntoo sia ta na´mi katyi na ka kii´n na ra ra ni kuu uni ni kuu kumi sée ra ra nami katyina kii na nami katyina tantana si´ra ukatyi na tyi tyi tyini sa´a miira ña ko´ni ntuuta ra sa´ra ña va´a ra sani na ñá´a ra ta ta isini na ña ni kuu uvi ni kuu uni nu kuu kumi sée ra ra ni kii nara ni tanta na si´ra tyi sa´a ñaka hua ni samii ra ra taña ka tyu sa´a ñaka kuu ña ntooyo na kuu na´a ra ñaka kuña ntooyo kò´o inka ña ntooyo tyi ñaka kuña ntoo yo ni